Idi kutibua na ukalolia masaa mbaya fo hando waanza maisha fo nava nava fo na familia anu valo uliva kulia ukundu vache karibu umi na upendo nalo we jenga tikive cha nsinge ukiya shota mringa kwakanshe weika kuti teyari ukaenda kulandu wafuma mjini ulindala ndu hata chu ni fijijini au nienola tafouti nala weshula kando kenda nako ukeninga vandu valava karibu wakamba ye sha mesha tuu- tuuntuli na mndungsha aka hamia hatie kakia mlenga tuwe ta kwake mringa tuenyi basi ukaanza iseke navo mwanzo we jenga uka manyambaya ivoivo manye hemba mndo yani vokeenda ifo kazizi vo nisengeta akili halu ngele manye ishi hanga ha ukasireta majirani hala vali karibu ukaanze iteta naru ndusha ukaroro ukarimu wavo basi ukarawa fumkanu kwete kindo weshula ata kamshele mafuta kwamba mama wandu kunwa davea hati na nekia mndushilinovo wendelenga resa kwainwa maihe maiweye kiandika mama hauki ndugashana hacho gawaneni wamama waili watau kwakola hete mndu manya uleulolia kwamba sozwu ngasam ule kwakwe zanyi uvahiya ndeni ndo nkula yowene kesu ukataha ukataha ukataha kwa veninga mfiriu ulinda hiriso veshambua tete mamanya nyangashia shia seli mndasimu tunote kwa chocho kashke naamia kwe hamia kwa shida vo lazima hamia kwa upendo kabisa ndo kita chwi ni upendo na majirani Mhh majirani ara wakameku wakakwamini tayari waanza maisha andwa ahamia lakini wakanze iyamba nshia ule wamotu ute ndo umerunda vo hee utachutamia wefikiria vangu la weshi navo ngiri waika weva kota kwa utaritibu tili lasima we mneli lazima vaka hundusha na vaka kolia ulim mkarimu na fyeve vola ukarimu wa karibu lokia hata hala heva fo halewa hata noulandu korwa utete mndu kundani nafala womanya kolia kuvan kashavo lazima kule kwanjacheti matitzo lakini ulinava ndundusha lukle singetia ndo ulusu weokunda